Kunu am naa aa kunu am da vəji gəri, naa ayaku aa kunu am, aci naa am gu bu aci aa tayata bai. Naa gwamak kunu am, naa am bin aci aa tayaata bai. Ajagum, aa kunu am, naa am bin, aci bata da mbashi bai, sotai miyakkakarau aa kunu am, naa am bin aci aa mbasu bai. Kaa lamiina aa kunu am, naa am binaci aa mbasu bai. Daamare aa kunu am, naa am bin aci aa mbasu bai, naa gwamak am, naa am gu bin aci bata da mbashi bai. Naa kada, aci naa am bin bata da mbashi bai. Meesa, aa mbasi am, aa mbasi pata amman aci ye bana ri naa am rən aa təfa, ayaku akshi kala kwan, naa maarəm ayaku, naa gangam ayaku, ri raayuwak shi kunu am. To sabo naa kaasau akshi kare waarra aa kunu am, kare gu dakshi nakkaada bai, domin naa mi waarra ngum kaa dama naa rakan ci ii duuniyo kaa zəgikshi bai. To sabo naa kaasən ngum akshi, be waarra daidai mi waarra aa lawan nakshu tənu, su nən zəgak shi, amman jigaɓ gu nən harr gusku dəgo kaakə iyu men se na ramu maa na zəga jigaə bai, rabi rabi men na dlamu bai. Alhamdulillah.